So tawi aɗa yiɗi defde caakri, ngunataa ko gawri malla suumo haa ɗigga. So ɗiggi cuurtina. So tawii a suurtinii, ceɗaa, sa seɗi, mbaɗaa morle morle, liira. Sa liirii, yoori, njillaa hen suukara, ƴeewa kosam kaaɗɗam, aɗa waɗa hen aɗa ñaama. Ina weli no feewi. Ko ñaamde nde jiɗmi no feewi.